भिअ स्च्रेव्द्रिवेर है, मदे स्च्रेव् को खुलिअ। स्च्रेव है, जे ब्लजन्ग बे स्च्रेव है, मेने बिनि खोरुअ न, मेन्से इसि गु फर्-फर् थकैअ। तिग से? अम् ब्रै, जे ब्लजन्ग बे स्च्रेव्द्रिवेर् को है, बे स्च्रेव् निजे खोरो गेजे रौ है, से इअ। अम् बन बिको पिश्दिन्ग् बन, जे ब्लमने बे स्च्रेव् कुजुन्ग् पिश्दिन्ग् गन, मेने बिछिन्ग् देन्ब रिघ्त्-सिदिन्ग् ज ब तिघ्त्-चोलुम्न् न इज इअ, लेफ्त्-सिदिन्ग् पिश्दिन्ग् ब, लूसे चोलुम्न् न इज इअ रन। भिनि मोतेसे, जेन्गे स्च्रेव् को है पिश्दिन्ग, लूसे चोलुम्न् देन, तिघ्त् चोलुम्न् देन। तोल् खमन, मौअ, जै मन्छे पिश्दिन्ग न स्च्रेव् को है, बिस्नि पवर् अस, नन्ग बिको है, स्च्रेव् को पिश्दिन्ग् थकैअ। स्च्रेव्द्रिवेर हो, मने बिले-बिलेक् त्य्पे निथ इअ, मेन्से इअज बे फ्लत्-हेअद् स्च्रेव्द्रिवेर न इज इअ, जेने फ्लत् थैअ ब्लदेअ है, मेन्से फिल्लिप्स् हेअद् स्च्रेव्द्रिवेर न इज इअ, अम् प्रए, मेन्से हेक्स् केय रन। भोइन हो बिले-बिलेक् स्च्रेव्द्रिवेर, बोइन हो बिले-बिलेक् नम् न इज इअ।